Ii merero uriri toho mmmmhhhh mekambura kutja epurirondo riso kuzirwa iyo vandu mberi morukupo posia mbinongamburiro yokutja orukupo ruwa orondwi rovandu mberi omapanga orukupo ruwa orukupo rovanduu auhe nguhaa nguhena vihorekwa poo viundikwa kokngotwe etambo romukwao, orukupo oruwa orukupo rovanduu mbeserekarera, orukupo oruwa orukupo rovanduu mbetwa avihe kombanda otjitihe avehungirireko kokutja kako ami johanesa mbimuna ouna utano momweze ami marta mbimuna ouna hambombari momweze ouna utano nahambombari mbwi tjitwatwa kumwe warire ouna omurongo nauvari mutu uvari atjauyenda korive uvari awii korive mbimuna kutja otjina tjo otjina tjimwe tjitji yetisa kutja pekare orusuver orukupo oruwa, posia indi tjimuri morukupo auhe uriungurira ovye ami mbino wandje utano etjiwa kutja utano wandje mbwi mevanga okuhanavi. Omukwetu atja mbino wandje hambombari, hambombri mbwi kombanda otjitihe meeta uvari uriri mbimuna kutja otjina tjo tjitjita kutja omundu uri mune tjina kori morkupo ngunda auri morukupo, okutja otjinatjo otjitjiyeta ing indo rutjiva poo mamune kutjavii nambano, ohepero yae yokukara morukupoposiambihupa tjimuna Omundu nguheri morukupo okutja mbimuna kutja mukare norukupo oruwa mwaso kurira ovapaturuke tjimuna mondondo yokuhungira mwazo kurira ovapaturuke omunduauhe waso kutjiwa kutjavii aahaa omukwetu mondjatu unikorera mbitamba nu tjeri nao unozondjatu ngapi ndatopoka nu kutja ouna wetu uhaame ozondjatu ndatopoka matupatavi orondu tjimuri morukupo rovandu mbehungira orondu tjimuri morukupo ro watjiri orondu tjimuri morukupo romundu nguhena ouna una wakokozora porumwe rumwe omukwenu wari morusuvero ndwarwihamisa nambano tjeya wahita nombaze imwe moukoto naimwe pendje orondu otira kutja mbimbamunine ku johanesa tobiasa ngendjipe posia tjiweya morukupo ndwi ohiti omundu omukohoke ngweripapitisa ngwaisa imbyo vivi kongotwe poo kuhina kusasaneka mbiwaisa kurive momukwenu memunu kutja mutu ovina mbio mavivatere kutja ukare norukupo orukohoke, orukupo ndumarwii komurungu, orukupo ro rokuyandja rokukamburasana pomake, tjarwe noho mbikambura kutja orukupo oruwa orukupo romundu ngwisira mena tja otjomundu koo kaove omuyengeli kokwaterwe okuhena okuzunda mbikambura kutja orukupo kutja rurire oruwa ovandu Okuwisirasana kumakurire tjimwe tjotjina otjitenga morukupo rwenu, oharire ngo kutja mena rokutja twatwapo kutja ngatwisirasane okutja ami metjitire owina eisirwa posia indi tjiwakamunika awatataisa uri amukara na kutja imwe yozongunde morukupo rwenu ondjesirasaneno mutu oovina mbimbikambura kutja mavitwara okrukupo komurungu poo mavivatere kutja mukare norukupo oruwa.